شوف، أني أميل أكثر للموسيجي، لو كنت موسيجار مشهور، أجدر أعيش معاه في عالم من الإبداع، أجدر أكتب أغاني تعبر عن مشاعري وأشاركها مع الناس، بعدين، الناس يحبون الموسيجي، بتلجي فيها تواصل خاص، بس الرياضة حلوة، لكن أحس أن الموسيجى فيها روح خاصة تخليني أعيش اللحظة معاها.